<hesitation> Fan- fomba fandrahoana akoho, voalohany, kôfa tapaka ambôzogny de <hesitation> volovolosigny agnaty avarigny agnaty ragno mandevy malôha zay vao volosigny de tapitapahina izy <hesitation> asiagna sakaitany asiàgna tongolo tômaty, sira, de hidignana ragno hely, de endrasana mandevy afaka asiagna megnaka de fangafang- <hesitation> afangafangaroagny aminjay.